<noise> <hesitation> Hotely fignanana vary; amin'ny raha ohatry oe isankerin'andro, in-droa akeke satrià oh, lay mahatonga azy, ilay mahatonga azy in-droa sabotsy dia alarobia tsy <hesitation> matetiky mamonjy lera ampiasana; dia ny <hesitation> ny tagny toeragna, hotely tiakoisa-tiako ignanana vary zegny amin'ny hotely Mirindra zey; satria amin'izay misy saka- <hesitation> hanigny karazan-kaniny tsara <noise>